हम्मर खानामे तमाम मेरके समान डरल रहता जउन माजा फे रहतियाँ आउ नाई मजा फे रहतियाँ । अइस्तहिं महति एक हे कृतिम रुपती बनल गुरु पदार्थ अर्थात हम्मर खानामे कृतिम रुपति बनल गुरु समान फे डारल रहता आउ यहका कुछ फइदा फे रहता कहलेसे कुछ बेफइदा फे रहता । मै हिंयाँ चाहिं दुनु फइदा आउ बेफाइदा बताइक खोजत हउँ । हम्मर खानामे कृतिम गुरु पदार्थ डरलेसे उ खाना चाहिं टिकाउपन रहता अर्थात उ खाना हाली खराब नाई हुइतियाँ । अइस्तहिं अइसन खाना सस्ता रहता, जेदा महँगा नाई पर्ता आउ हल्का रहता आउ ओहका बहु उपयोग फे करे सिकजिता । अइस्तहिं करके अइसन खानामे कुछ खराबी फे रहता अर्थात यहका बेफाइदा फे रहता जस्ते कि यी खाना हम्मर स्वास्थ्यके तहिन खराब रहता, हम्मर स्वास्थ्यमे नाई मजा असर कर्ता आउर पर्यावरण प्रदुषण कर्ता । अइस्तहिं करके यदि जेदा खानामे गुरु पदार्थ युज करलेसे प्रकृतिक स्रोतके दोहन फे हुइता आउ एन रिसाइक्लिङ्ग कर्ना कर्रा फे पर्ता ।